Oire vo vutao oai toupai, vo vutao ari o vutavu ragai ita vao oaii toupai, uva oiso ruipapai, ra vigei varo rekoreko oro uriovo ra, vearo pievira vokaoro uriovio. Eake pipia ro rutu varao vu vutao iava vurare orau oro uriovio ra oiso vara tovope isi vaua aro. Reasipai oiso ra eakero viva eakoro vivai vo vo taevu vutaoia purapa tavora ari vearopie vira raga touoro uriopa viei. Evara evara vo taevu vutao, auero, auero rutu iava uvuu paoro urioviei osa auero rutu upo oro uriovierao ra oiso vokaoro uriovio vearo pairara. Iuu. Uva, eisi ragaa vira oiso, oiso ruipaparai ra vigei varo vukaa puraoro avavio osa, varao eakoro varao ora. Taraipatai oiso eakero varao ita oara auero urio vierao eke, uporo urio vierao, ra vearopie vira vigei varo torevoko vira vokaa ava oro avape, voviri avu uva vaviri avuia poaviro paviei. Vao oa auesa aueparoi, voeaso ita irapairara ragaa oisi vakoro uriovio. Vara vio eake kovoro vi varao oraepao vo atoia eva ra ragaia ora uru uru paoro kovoro viraga pura paoro uriopa viei. Tuepaoro voviri avure ura eake eake vi avu poupa piro, ra oisi vokaoro uriovio. Ra vearo <noise> pie vira ragaia vakaoro urio vio, eva ia. Eake rovi varao apeisi ea- <noise> ira vivure vuripauei, viapau, evare orau oro uriota ra vearo pie vira raga vegei, varo, voka ia uriovio vao opa ruipaparo. <noise> varavara eakero varao ora aue paro uriopa vie, ra oisi vokaoro uriovio. Va atoo aro ragaita eva eisi, raa vaia uriovio. Oiso eva eisi.